في أحد الأيام ظاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، وكانت هذه العائلة تتكون من الطير الأب، والحمامة الأم المهاجرة، وإثنان من الأطفال الصغار، كانوا يتبعون السرب وهم في طريقهم إلى الهجرة إلى منطقة ثانية هربًا من البرد.